डॉलफिन ना समुद्र के जानवर होवज। वो गणी जुझेत्र होवज। उका सुन्दर सुन्दर नेन, सुन्दर चक्षु होवज। वो गणी चतूर भी होवज। वो शिकार करना का वाट अलग अलग दिमाग लगाओज। न वो अपना आपका पेचानी लेवज। वो बीश किलोमेटर प्रति घंटा के रप्तार से चली भी सगाईच। वो गणी श्पूर्टितार जानवर होवज। और डॉलफिन जो चे, वो गणी सुन्दर होवज। उका बराबर सुन्दर कोई प्राणी ने होवज।